Ia, za zen̈y koa fa misy dia handehanako zen̈y za zaraiky, <hesitation> fômba azahoako naman̈a zen̈y amy izy in̈y mikoran̈a bàka za e. Aviô zahazahavako zen̈y lainy olo ten̈a ny afaka mikoran̈a aminakà arakarakan'ny zen̈y koa zen̈y ziô.